Vǝ́ nɨŋ a la nyaanɨ mɨŋ kpacaa ne sie lǝ̈ wǝǝ a la yaa mɨ maarɨ kǝ-kǝ-kǝ-kǝkparɨkǝ we ka mɨ tɛ ocuŋkului kɨ pɨŋ parɨ lǝ̈ aa láa parɨ a láa maarɨ eni mɨ eni wǝ́ a pɨ láa parɨ lǝ̈ a láa tɛ ocuŋkului ko kɨrɛŋkǝ we kɨ láa lɛ.